Nana'a organik so na selen ta pake pupu mina fa. Nana'ak sila belin nan seli te hataholi la selen so na ala lanea neulalaun. Ma nana'ak sila maken nan seli. Te nana'a non organik so na ala pake pupu mina fo selen so na dae a dadadin lakonan te pupu mina la ba'uk ka na. Ma nana'ak sila la ta mabeli.